رياضة التايكوندو - طبعاً هي رياضة فردية - وعندي حزيم اسود بيها وكلش كلش يعني متمكن من عندا - رياضة كورية ، وتحرك كل أعضاء جسمك - وتكون نفسية وبدنية بنفس الوقت